د یوه جهیل په اړه فکر ما ته د ژور سکون، فکر او درونۍ ارامتیا یاد راولي. جهیل لکه یو خاموش زړه دی، صاف، ژور، او له رازونو ډک. دا ما ته دا احساس راکوي چې کله ژوند تیز شي، باید ودرېږو، فکر وکړو، او د خپل دروني ارامۍ ژوروالی احساس کړو. جهیل د توازن، انعکاس او د طبیعت د نرمو شیبو نښه ده.